Unane kabie fenti kon darin, portugale dari, manga darin, diga dich alakka aw kolod talakka, kabru kolod talakka manga goni, fenti goni, Portugale koni, Joafa goni, patates kon, Koddad toni, mulukhia goni, malekka kabru <hesitation> fentilton goni fakihal ton goni. Khudarat ton gon